Sɛ yɛhwɛ kwane a yɛbɛfa so aate yɛ nkyene die so wɔ yɛaduane die mu a, ansa na wobɛtumi aasusu no, wobɛhwɛ aduane korɔ a woobɛnoa na waahunu sɛdea wobɛsi aayɛ de nkyene no aagu mu a,ɛmma nkyene no nkɔ mu pii. Nnuane no bi wɔ hɔ a nkyene wɔ mu dada, nnam bi te sɛ koobi, tuna, beef saa nam no nyinaa nkyene wɔ ho dada, sɛ wode ɛɛyɛ nkwane a ɛnsɛsɛ wode nkyene beberee bɛgu mu. Wobɛtumi aatwɛn nkwane no ɛbene no na wode nkyene kakra wode nkwane no kakra ka w'ano hwɛ a na nkyene no sua a na wode kakra aaka ho. Nti ɛbi te se wonoa moo a wode nkyene bɛgu mu, wooyɛ abɔmuu a wode nkyene bɛgu mu, nti bere biaa wobɛhwɛ sɛ nkyene a wode bɛgu wo nnuane mmienu no mu no ɛwɔ fam yie, sɛnea bɛyɛ a ɛnkɔfa problem biaa ɛmfa mmerɛ wo. Nti kwane a wobɛfa so aahwɛ wo nkyenedie anaa wobɛte wo nkyenedie so ne sɛ, sɛ wooyɛ aduane a wobɛhwɛ aduane korɔ a woonoa sɛ nkyene wɔ mu beberee a womfa nkyene nto nkwane anaa abɔmuu no mu. Bio sɛ wode nkyene koraa bɛto abinom wɔ hɔ a ɛbɛbɔ ampesie a bɛmfa nkyene ngu ho na ɔde nkyene aagu abɔmu no nko aa ho, wobɛtumi nso aayɛ no saa. Sɛ wooka aduane bi te sɛ banku ne mootuo nso a wobɛtumi nso aakasɛ womfa nkyene ɛngu mu, na wode nkyene no aakye nkwane no nko aa mu na wode adi sɛnea ɛbɛyɛ a wo nkyenedie no so bɛte.